كثيغ شغلات اطيق احل محل الذكاء البشري بس ب اكو شغلات يحتاجلها انو ذكاء بشري انو هو اليجي لان شغلات كثيغة نحنا الي عنخترع الذكاء الصناعي ما هو عيخترعلنا فاكو شغلات تطورات بل العالم تصيغ الذكاء البشري يمكن اطيق انو يتفاداها بس الذكاء الاصطناعي ما اطيق يتفاداها.